בַּאש יְקוּן עַנְדְּכּ אֶלְנִּזָּאם פִּי דַּארוּ, כַּאַנּוּל לִיהּ יַבְּדֵא בְּאֶלְאַמָּאקְ סְגִ'ירַה בְּחַאל אֶלְטַּאבְּלָה וְלָא אֶלְקוּמוּד, וְצַאוּבְּהוּם כֻּל נְהַאר, יְקַּדַּר יִסְתַעְמַל עֻלַּב אֶלְתַּנְזִים בַּאש יְחֻטּ לְחַוַּאג' לִי כֵּיף שְׁבֵّه אֶלְמְגַ'מֻּעִין, וְאֶלְמֻהִימּ בְּזַאף יְחַאוּל מַא יְחַלִּיש אֶלְוּסְכּ יִתְרַאכַּם וְיַדִיר תַּרְתִּיבַאת חֻ'פִּيفָּה כֻּל נְהַאר.